אֶל-פַּן קַיְּלַעַב דּוּר קְבִיר פִתְחִסֵּן אֶל-מֻגְתַמַע חַיַת הוּא אֶל-וַסִילָה בַּשּׁ נַאס יְעַבְּרוּ עַל אַפְכּאר וְאֶל-מַשַׁאעֶר דְיַאלְהֶם בִּטְרִיקַה גְּמִילָה וְהַאדְפָּה, מִן חִלَال אֶל-פַּן אֶל-נּאס קַתְלָאקָא וּתְפַהַּם בְּעְדָ'הָא, קַיְּתְבַּלְדְּלוּ תַּקַּלוּפַּאת וְיוֹלְדוּ רוּח תַּضַאמּוּן, חַתָּא אֶל-פַּן קַיְּשַּׁגַּע עַל אִבְדַּاع וְתַגְדִיד, קַיְּخַלִּי אֶל-נּאס יְפַּכְּרוּ בִּטְרִיקַה מֻכְתַלֶּפָה. פִּלְחֵ'יר אֶל-פַּן קַיְּכְלִק גּוּ דִיַאל אֶל-וַעִי וְאֶל-תִּוְاصְל לִי קַיְּעַוֶּן אֶל-מֻגְתַמַע יְכוּן אַכְתַּר אִנְסִגְ'אם וְמַחְבָּה.